<noise> tey li ma mujjee lekk mooy, tey dama xëy ndewó cereeg mbuum bu saf, bu neex. Waaw cereeg mbuum dugub bi ni ñu ko defaree mooy <noise> dañ dem ñu defaral ñu <noise> ñu ruuj tool bi ba mu set <noise> ñu xaar yàlla bi taw, ñu ji dugub bi, dugub bi sax <noise> mu ñor ñu béy ko <noise> ñu dem bàyyi ko ba mu ñor <noise> ñu dog ko <noise> yóbbu ko si kër gi <noise> ñu raxas ko ba mu set, ñu wal ko ba mu ba mu mokk ba mu mokk, so ñu yóbbu ko si masiin bi moom tam mu walaat ko def ko sunguf. So ñu yóbbu ko jigéen ñi def ko safara, <noise> mooñ ko, suusal ko ba mu nekk dugub. So su ñu ko suusalee mu ñëw nekk cere, defal ko laalo, defal ko ndox jaxase ko defal ko safara bi ba mu ñor togg ko ba mu ñor <noise> mu ñëw nekka cere. Mbuum bi tam garab bi dafa sax si boori kër gi <noise> suba dama xëy àjji ñu togg ko mbuum, def nañu fa jumbo, kaane, gejja, lépp lu mu war a àndal ndox ak yëpp, togg mbuum bi <noise> defar ko def ko si kaw cere bi <noise> siim ko ndewó.